سلق البيض اسهل اكل في الدنيا الشفع ممكن يسوهو بي بساطه وسهوله، وهو انك تجيب ماعون مناسب لكمية البيض الداير تسلقها ،اذا البيض كتير تجيب ماعون كبير ذي حله كبيره كده واذا البيض شويه ممكن براد صغير ولا شرغرغ وتكب فيه المويه وتخت فيه البيض وتخته في النار مابين عشره دقايق لي ربع ساعه، بيكون استوي بيكون استوي كويس واذا بتحب البيض نص استوي ممكن تقلل الزمن شويه في النار